Fankasitrahan̈a zen̈y <hesitation> karàha fanan̈aovan̈a mersy olo araiky mety nan̈ano raha tsara tamin̈ao izy na olo man̈ano raha ratsy amin̈ao fa an̈aovan̈a mersy fo fa ny ten̈a raiky amy zen̈y faran̈y kô fa misy raha raiky tsara nataon'olo amin̈ao de mila man̈ano mersy mariky ny fanajan̈a olo zen̈y Izy io kô fa nahitan-ten̈a raha tsara.